ترى لو أنه التخييم ما راح كون لحالي راح أختار التخييم أنا شخص ما بيعجبه الوحدة أبدا ماحبها ماحبها الله لا يقطعنا الله يجعلنا دايما موصولين وسط رفجاتنا وأصحابنا وحبايبنا مابيعجبني أجلس لحالي لا بفندق ضخم ولا وسط الطبيعة يعجبني الونس تعجبني الناس.